أنا شخصيًا ما أقدر أسبح لكن إذا كنت أتحدث عن شخص يعرف السباحة فالأفضل في السباحة غالبا يكون قادر على البقاء طافيًا ليش؟ <hesitation> لأن- لأنه في حالة العواصف البحرية ،الأمور بتكون صعبة، السباحة في ظروف مثل هذي تتطلب خبرة وقوة بدنية كبيرة، وأحيانًا حتى الخوف من الامواج العالية، بيعتمد الموضوع على المهارة.